أنا نعرف نعوم مانعرفش الدراجة، نعوم جيد جدا جدا وماعندي أي ذكرى كيفاش تعلمت، من اللي شفيت روحي رضيعة وأنا نعوم.